أول ذكرى ليا في مرحلة الطفولة كانت هي أول يوم روحت فيه للمدرسة، أتذكر الأطفال الصغار اللي كانوا وياي كنا خايفين وكنا مبسوطين وكانت مشاعر مختلفة، كانت بداية مرحلة جديدة بحياتي وانطلاقة جديدة من جو البيت لجو مختلف تماماً.